<hesitation> Raha hoe hanina tiàko <hesitation> hoe tsy tsy hay tsy haiko mahandro anazy nefa tiàko ianarana de ohatra hoe, <hesitation> pizza zao tiàko fa tsy haiko magna- mahandro ananjy, i zao tiàko ianarana, sady mety mahazo tombonsoa koa za raha ohatra hoe mahay an'io afaka mivarobarotra kely amin'ny sisisisiny akegny.